<hesitation> Raha ny hevitro aloha ny amin'ny biby pingouins dia mitovy amin'ny vorona mihiky izy na dia ataoko hoe tsy manidina aza fa hita hoe manana elatrany izy a dia tokony ho raisina mihitsy izany fa hoe vorona izy.